Ha kuni njan kuni va'ó nuika ini kuaon nuu konde kenda iin ñaivi kan te va'a o oteña ho kaniña tenja kakunga xaó, ho noka ini kuni vaó pasiencia kuu na'a ma'a, maxkiña oñaite njan kanu kainina tema'a kamanu kandeyo kuentami nuu maxa'ónga makini teñote tañaxamaoka nunga kanuja kunevao njun nukanuini.